Festa preferita. Eh! Teneusu ua festa scetti innoga, in bidda, Santu Millau. <hesitation> Si festeggia cussa. <hesitation> Bettinti cuncu gruppu o musica <hesitation> continnetalli o musca sarda e. <hesitation> In chi buffada, in chi pappada <hesitation> e si fai festa. Pru fazzu is annu pur <hesitation> e funtu dua festa apparisi, narausu ca. Santu Millau.